अगर हमार दाँत बहुत जादा गंदा हो जाला ते हम ओके साफ करेके खातिर ब्रश कइला और अपने दाँत के हम साफ करे खातिर <noise> एक रूटीन के पालन कइला जौन ए हवे कि जब्बो हम कुछ खइला ते हम कुल्ला कइ लेला। ताकि कुछो भी हमरे दाँत में जादा देर तक चिपकल ने रहि जाए और उ <hesitation> सदी के हमरे दाँत के नुकसान ने पहुँचावे पावे। हम राती में सुतले के पहिले और भीन नाहीं उठले के बाद दुनो टाइम अच्छे से अपने दाँत के साद करे खातिर ब्रश कइला और अपने ब्रश के मुहं में हर एक दाँत तक पहुँचा के साफ करेके कोशिश कइला। और समय-समय पे अपने डाक्टर से सलाहो लिहल कइला कि दाँत के स्वास्थ और साफ रखे खातिर हम्मे का का करेके चाही।